Menaka ampiasaiko, menaka tornesoly ndraiky misy lera izaho mampiasa menaka sôza fa tsy isan'andra fo, tsy matetiky. Avy eo lera man̈ano firiry, mandoky, man̈ano sôsy avy iô man̈ano an-tsàry zen̈y fampiasàko menaka.